لغة الأعرف أتحدث فيها اللغة العربية، ولماذا أحب أتحدث فيها؟ لإني ما أعرف أتحدث غير بغيرها يعني، اللغة الإنجليزية إذا تحدثت فيها ممكن ما أحد يفهمني، أو ما في أحد بيفهمني مو ممكن أنا ما في أحد راح يفهمني إذا اتحدثت باللغة الإنجليزية، أما باللغة العربية الأغلب راح يفهموني وهي لغة القرآن يعني أعظم لغة، هاي اللغة الوحيدة المميزة، عن ب- عن جميع اللغات الأخرى.